حتى اني اعتني بنبات بأماكن متوصل الها اشعة الشمس اول شي اخليهم ب بيئة اتكون متوازنة الرطوبة و ثانيا ما احرك النبات اي ما او من اماكن لأماكن ثانية حتى ايي- ما اخرب الجو لبيصي مالته، ثانيا الرش المستملر ايي مثلا مرة لمرتين كل اسبوع.